אֶלְדַאקְרָה אֶלְמְזְיָּאנָה מֻהִימָּה בְּזַאף, חֵית כּתְעַוֵּןְכּ תִּתְעַלַּם, תְּחַפְּظ אֶלְתַּפְ'אִיל וְתְּחַלֶּל אֶלְמַشָاكִל בְּסַהּוּלָה, וּלָקִין חַתָּא אֶלְנַּאס לֶעַנְדְּהוּם דַאקְרָה דַעִיףָה יְקְדְּרוּ יִתְעַלְּמוּ בְּטֻרוּק אַחְרَى.